عشان أرتب البيت لازم اقسم البيت، واقسمه لمهام صغيرة ابدأ بمناطق صغيرة في الاول زي مثلا المكتب، الدولاب، وبعدها احط جدول كذا اسبوعي اعمل فيه المهام، انه انا هرتب مثلا الاسبوع ده همسك الاوضة دي هخلصها كلها، وبعد كده هتخلص من الاشياء والكراكيب اللي انا مش محتاجاها اصلا.